Gny fomba <hesitation> fiasa kapoaky famanà rano mandeha courant iny. Alà raha iny asia rano anatiny ao, lafa misy rano raha iny anatiny ao, saromy amizay, da lafa misaro izy, alà amizay fily iny, atsofoky amy raha kelikely mpamoaky courant iny eo, la misy raha zay amizay kitihy la mirehitsy jiro iny. Velo amizay iny la mandiny, la mandevy rano iny zay vo maty i.